Ma ei tiiäkiq määntseq, määntseq mereeläjäq niimuudu tegeväq, et umma värmi äkki vaihtasõq. Mul ei tulõq nigu miilde. Või-ollaq ummaq määntsegiq moll'uskiq sääntseq. Ei tiiäkiq.